Jadi mai obati <hesitation> inuripesiam siam pake inumahuna pake mahu tradisionlan malaisa kumis kucing tati hesa kuning, madu irabusun kumis kucing irabusun tati kuniam baru masailaatin baru itamba maduanoho iputaran baru i ininun pokonya ininun bukanlesa koa minimal potiesa lamnoinua pupurina amgalastoin alamanimi am galas toin <hesitation> berikut tapaam tarus <noise> jadi yang paling bagusam kumis kucing, antawali <hesitation> siam di gabung tahu esa irabusun o baru imala nitunam irabusun kira kira stengah jam sali imalanitolonam galas esali pupurina ininu alamanimi ininu siam muda mudahan itari ingkiwa <noise> isang <noise> inu inuhewanam inikoia ansaraesa inuma banya cara esa inuma pake urimahutotun urumahutotun imalan, irutun <hesitation> baru campur tati kuningam sale. A i campuran ilaramasin lama lama lolatunomai locampuran siamloho pokonya nuniulaesa bisa koa maulitausi ninu pupurina alamanimi pupurina alamaniulunsale <hesitation> siam hasunain tau panyaki san nitoi <noise> jadi pokonya kalo pakanyi inuheu tati ikihua nimautadi nikihamhoun ada jenisu ati nima yang pertamam kumis kucing tati antawaliam yang keduam uramhutotu nirabusun yang ketigaam bisai rarae halia tati cengkeh <hesitation> sium ninuampai ninuam pupurina galastoin alamanimi galastoin <hesitation> siam tarus tarus tutu maka minggulun saleam insya allah pokonya panyaki sampasinitihoia <hesitation> jadi terlepas dari pada jenis maulusiem ada yang lebih karoronuma yaitu ya itapake sa baima hutotun terus <hesitation> esan daun daun biana saleman ole daun bisana atau daun pinahong urarani rumanilem haitot siem. Siamai mairabusun pokonya usatamle apukat totoale hutului itari ilasinam. Pokonya kalo pake daun olan <hesitation> siam karoro. Uirabusun baru mulai ininun harabusunam campur tati anwalinuma, antawalikan niaini, ni anti malaria jadi asal dari pada ijual tati i risa <noise> lianamoi kalo pusuinorem yasam tergantung teriisa tergantung iterisa luan bukan panyaki anti panyaki taunya anti itari miamiasa numa anti panyakitam. Lalu siam paling utamaam daun biana <hesitation> daun pinahong irabusun abis imurai murai pokomya iyaiminumam setiap pupurina alamanimi pupurina alamanimi. Jadi kalo mai obat siam mau daun daun hoon <noise> ada macam ninasaseketi <hesitation> antawalidati kumis kucing urimaimutotu nairuhi tati kuning amsou esa madu sangajai cara cara tradisional untuk mengobati sakit luap.